افضل اني اعيش بقلعة ويكون دوغمداغاتي مناظر طبيعية وهكذ شي تكون حلوي ومنا اطيق اغشع الفظاء واطمش عل نجوم والسما هكذ شي احسن ما اعيش بسفينة بالفظاء وماكو لا اوكسجين ولا كشي وما تونس هاي ويحد يكون محصوغ هكذ